ñayoo kuu yuku xikoli sitiuntiu ña kee nùù ntayuntiu ñuu ntiu ña yaa ku minu tyatu minu minu stila ntuva ntoo yuku nta tu ísi ha ñaa-m ñaka hua ya taña yuku nta tu ísi kara kea nùù tute ntisi ña nu ña nu ntíaa ntisi ha ketuaa ta´ñaa-m ñaku minu tyatu ha´ra nùù ña nu nte´e nu nte´e nu ntutyili kee tuá ha ñaku minu stila ha´ra nùù ntíaa ña kua ntaa´ku kee ña ha taña kuu minu nta´yu kara nùù tute ntutyi kee ña´kañaka hua sitiuntiu ka sitiuntuantiu ka ñaka ka ñuu ntiu tyi ñaka hua santiu kuu ntayuntiu ñuu ntiu